Mikohaka ha teña azafady raha tsy sitrapoko iñy. Tafantohiña aho teo iñy da mitopa amiñao añy àby kafe. Teña manao azafady amiñao fa teña tsy sitrapok iñy.